Ke ilúng annáng ajile ajid imineyie nsio nsio ndidia, anwak eti eti ade ñña nung ñsiak ùtọ ñdidia ajid iñyiehé. ajid imenyie ñdidia eseké ekood itok-igwa ede igwa ese etuk etuk, emá eñyóngó akpéné ili akpéné ade, adé ùwùkù igwa ajid isi ikood akpene elá eliwuku igwa adé ebón mfi esin alán isi alán mmáwo isi alan ade alán àjóp, ala elóng ntók nchad ijak esin awo etem etaba ñdidio ade aséném ùjoùjó asé afón agwo ké idem ade eti ndidia, iminúng inyie ñwén ekood itúk áwilé, enung ese efuk-túk awile ebób-bób enung isúk étém m̄kpásúk ùto úsúng adé awile ami asé ném eti eti elálóng mfi, elong ntok iják esin aláñ iménuñg iñyie nwén esekood ituk mbóró: mbóró ami agwo ijaka anye adádád ekpók ñtéle etụtụk. Esé enám ké itie ndọ, ama itie ñdo ilo ilung ajid, ànnáng ajid úto ndidia adé atakud. ajid imé núng inyié afele mfén esé ekóod ùkwọhọ áfáng ade akámbá afélé ke itie uchdọ ke ilúng annáng, ékpé ñdo ke ilúng annáng elikùdé ùto afele adé agwọ idehé ndo adédé ùkwọhọ àfáng mmong-mmong-ikong alá ánwák eti eti esin àlá elong ákporókó esin ñchiád ijak ésin ékwóng esin mfi esin ùnám. Afete adé àsé àdé achachád-acháchád mmòng isi ikpónó ké àfélé adé, ade ata ekámbá afélé ikpómó ikómó itie m̄kpá àgwo ewchi inám iwúok ágwo ke ilo ánnáng ajid afélé adé aná ábá. Anyie afele ñwen enongo esé ekood elikáng ikọng, ade ade ñkong afélé ne mmóng-monóng ikóng afélé ade enúng enam anye ichachala-icha-chala afo ukúdó mmóng afélé adé uném ala sine, ijak asiné àkpórókó asiné ekwọng ela enúng esin ñkpó ekóodó itódó mfi, mfi ade étótódo elóng ade afélé itie ñdo, ama eka ñdo ke ilung ajele utọ afele adé ese ejém Ifomo ami ade ata ekámbá ákpán ndidia ke ilung ajid, emanung inying igwa ihi akpene nanga nse utáng ade emi fofomó adédé, efonio ade ejed etem adé ase aném unbahsen, elúko mmong ade ajed asio ama ejed isio enwobo elong ku-usan ekama mmong sime isana, nkpo se neke ese ekama ne adedeelá ekama nkpo ekoodo, ichichop, nchiad, ichichop eta, ase anem ntom ase anonge, ase ano agwo alulu akpeta anye ubaksen, unweme mmong asuk ugugud, agud agwo mmong ntom ase tie agwo ilud ajid imenóng inyie ndidia mfen ese ke ekwód àfafáb akpákpá efofob akukpu asok ade ndidia among etitibe, etitibe agwo item etem andé aneke sefon ke ini ewoho esen aba, ema efob anye imaa, etibe anye ema, ebum eben enung ekama adede eta, adede ase jujuku agwo akan ata ndidia. Inúng inyie ndidia mfan ekoodo ukuduk, Igwa ande esisin emanyonga akpeke eleb ade anyoho Ilisenita esio ejod mbakara ekama ikood fofoo, ajid isi koodo fofoo isé ikoód ukuduk, ande anung ase anem ntom ane afele ekoodo atama, afele ade ema ewi ùbọk afele ade elakámá abaak, abaak ade adé isi ajop. Ebém ịsị ajop ade etem, emá etém imáa esin ke ùlúñg etim mmóng elúkọ enwanga elóng, afélé ade aseno ágwo nkpo ki-idem afulo agwo ilib. Ana mfo asine ke afele ade eti eti, ékámá edia ne ịgwa. Iminung inyie ñdidia ñwen ke nkáng ilúng ajid esekood ndidia adé anna <hesitation> ñdidia ekood. <hesitation> anye itúk <hesitation> aném <hesitation> yes ùbo esékóod ndidia áném, asedé ubóbobó emaenyọ́ngọ nmáko áném adé ela elikpọ́k anye etem enia etem anye ke utọ usúng anúng ntándé mma esiń àlán enúng ekáma esiń ñkong aféle ányié náñga anúng awu utém aném ánye aném, ámá aligwo, ámá akwụkwọ anyong usoiqusd ámá ajed alóng ke esio alang mmong anye afud eteme ejiaña anye edia ne nkpo ekoódo ññitóod, anyie nkpo ekoodo nnitood, ññitóod ade ela esin anye eten anye amem etim, elong ne isi ñtuén ékámá eleb edia ùsúkú afó anúng akámá ñkpo ekóode ñtónakúo, enúng ese eloh anye ne ntonakuo eleb edia anye ajuku agwo.